Je ku'tkuu yänhpä mas pyämitzi'papä'istä, än äj mpartekäsi äj mpartekäsiiii yänh ja'ku't ät yänhpä jejtzye nkomusu yawasäk, por que yawasäjki jenä itpä' mumu käsi pyämi', por que yawapete pue, yänhpä jentyä'k nä pujtupä yänhpä äjtyä yosku nasojmä entonce jete ätzyji'k äj mpartepi'k jenä ijtu pyämi', aunque tätzäsäk pues igual tambien, este yänhpä jete jete äjtyä nkostumbre pues, pero äj mpartekäsi ja'ku't jejtzy yänhpä nkomä'yu jejtzye nkomusu de que yawasäjki mas ijtu pyämi' jenä itpä' mumu yanhpä pyämi yänhpä j pyäkpapä je najs najs'käsi, tejenä tambien este yänhpä ee poka' kasyi'poka, pero nye'kä kasyi'poka' tänhkätäjkupä yänhpä yanhpä tokpa nä'ojmä, nta ponhsosupä por que ponhsosupä ya este nnn- yanhpa we' we'npa pyämi', yy yänhpä usyti tänhkätäjkupä nä'ojmä, nyäjmayajpapä huevo tibio, jete umanä uma uma oye, yänhpää une' yanhpä nta nä pyäjkupä' pyämi' yanhpä yänhpä pyämi tzyi'pa, pyämi tzyi'pa, este nämyajke'ta que tambien yänhpä. Yawa kasyi'i tambien yänhpä tambien pyämitzyi'patä jejtzye ja'kutyä yänhpä ntzäjku en caldo, pero yawapä nta nta tzamupä, yänh yawapä por que este tambien jetij jenä ityaju pyämi', e otra de las cosas tambien este waye ujku, nta muspa e äjtyä' yospapä yospapä'istä yänhpä tza'mojmä ntatä muspa ntzakä waye ujku, por que je waye'ujku' janu'sytyä pyämi tzyi'pa, yänhpä jyäkä'apyatä äjtyä yu' y pyämi tzyi'patä completamente, yanhpä yaktyä'ijna nap yukokätäjku o naptyä nantä nantä yukoka'u'äk. pe yänhpä katä este waye ujku nto'nhpa ya ya sea que yänhpä sosupä o ya sea jejtzye mo'kpa nä'ojmä, yänhpä 'yuma pami tzyi'patä y y peor katä nko'käpya nyiwiji'knhtumä pues este tambien itpa 'yoma, otra de las cosas tambien ja'kutyä tambien muy pyämi tzyi'u yanhpä kä'ok ane, kä'ok ane ta'kupä yän tya'kyajpapä je yomo'ista'p nta maquina ane por maquina ane ja'itä pyämi, en cambio je kä'ok ane yähnpä yääää äää äksi aksi sosepä este jete uma oye, entonce ja'kutyä alimentatzäjku bienh tiene que ja'kutyä mpäjku jejtzye titya'p mas äjtyä nip'papä est.

En cambio je kä'ok ane yähnpä yääää äää äksi aksi sosepä este jete uma oye, entonce ja'kutyä alimentatzäjku bienh tiene que ja'kutyä mpäjku jejtzye titya'p mas äjtyä nip'papä, este nä vamos a suponer este apit pasonh ntzäpää, apit pasonh ntzäpä o si no tambien este apit pasok pero este yawapä tambien namtä'ksupä ja'kutyä jejtzyeta'mpä mpäjku, ja'kutyä jejtzyeta'mpä pyämitzyi'u.